चिली की पाक शैली दक्षिण अमेरिकी खाने से एक विशेष शाखा होत है। जो देश की विविध भौगोलिक विशेषताओं को और समुद्री तटों के और सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाती है। चिली के व्यंजन उनमें समुद्री भोजन जैसे की हो गये ताजे फलों को स्थगित करके उनको उपयोग करो जात है। यहाँ की पाक शैली स्पेनिश अमेरिकी वा अगलो सेक्शन प्रभाव देखने को मिलत है। जिमे इनको अनोखो रूप होत है जैसे चिली को लंबो भू स्थान विभिन्न प्रकार से जलवायु और प्रगतियों को संसाधनों को जन्म देत है। जैसे चिली को लंबूर समुद्री तट इनकी पाक शैली की समुद्री भोजन को प्रमुख स्थान होत है। चिली के व्यंजन में विशेष रूप से वीप और आलू को व्यापक उपयोग करो जात है। चिली के व्यंजनों में मीठे तीखे वा खट्टे स्वादों का मिश्रण पेश करो जात है। जिसे की ऊको टेस्ट बढ़ जात है और वो खान में अच्छा लगत है। तो वादों तो उते की भाषा शैली जोई होत है।